Ley ley vegetable la can we can see sometime in ley in ley year in ley month after la time a pass like like plum like sour sour like ley banana like cassava and so on